Njabala huutorto geese mun ko ngam raddude. Sañan, so koowobbe diwooje ngari, kagga hen. Ni woni haɓɓo. Ni woni so haɓɓii ɗum, njabala ara ñaama.